Biness sun hinjiray, binessii bisan yay sun biness agar hahamfanlea, biness dandee bisan kas hi lilimn, akas yaey duum bissan sun bissan bissar ya, miil isanen akin jir aminen innafit akin uumati kab sun, hamfalea bisaar utala, akin dandee bissar utal, miil isanen qaqalla, dandee bissan kas hin lilimu, duum bissan kas akum fed ir utalay.